اتنين و تلاتين، خمسة، سبعة و ستين، خمسة و عشرين، سبعة و سبعين، أربعين، مية، اطناشر، تسعة و تسعين، ميتين.